لما اكون وحدي احب العب لعبة الشطرنج، <hesitation> هي لعبة تتطلب تفكير استراتيجي وتركيز شديد وتساعد على تنمية مهاراتي وقدراتي العقلية، <hesitation> استمتع بتحدي نفسي <hesitation> ومحاولة تحسين مستواي في كل مرة وتحسين اداءي في كل مرة العب فيها.